د سمندري کبانو یوه مهمه ځانګړنه د حیات تنوع یا د زوند او چاپېریال رنګارنګي ده، په دې معنی سي په سمندر کې په میلیونونه ډوله کبان یو جای زوند کوي. <noise> د سمندري کبانو بله ځانګړنه د هغوی رنګونه او بڼې دي، یو سمندري کب کیدای سي څو رنګه او بڼې ولري. همدارنګه سمندري کبان د غذایي موادو درلودونکي دي او د ویټامین ډي مهمه سرچینه ګڼله کېږي.